أكبر حدث ساهم في التكوين ديال الحياة ديالي الدخول ديالي المبكر للخدمة العامة وطبعا أثر بشكل كبير في تسريع النضج والمعرفة والتواصل مع الناس ومارسة الحياة بشكل عام.